Keeriuwe wɨ lóo wɛɛ pɨ lée ri oturu lë enimii yaa lë enimiyǝ yáa nyɩŋ sɨsiɛrɩ wɔɔ wɨ kaamɨ. kǝ́ vǝ́nɨŋ e le yee yupǝ leh fee ri lë wɨrieŋkpǝ oo vueyoo, wǝ lǝ wǝ le fe riu. Wɨ kaamɨ kɨ bʊlaarǝ gbii rɨ oyupɨwe lǝ mǝrǝ sɨsiɛrɩ amaa yɩlɩwe e leh yee bʊlaarǝ gbii. Duturǝ ɖi kʊraa vǝ́nɨŋ ya yǝ́ǝ sǝǝrɨ bʊlaarǝ yǝh fɨ le yee yupǝ kʊraa yǝh fɨ ye ri kǝ́ ǝ lǝ́ǝ sǝǝɖɨ kʊraa wɔɔ, amaa lǝ lǝ́ǝ tɨɨrɨ wɔɔ, oturu wɨlǝǝ wiirɨwe ya ɖáa lɔ lǝ̈ nimiyǝ oturu enimiyǝ yée wee lǝ̈ piripiri piripiri piripiri wɨ láa wɛɛ nimiyǝ sɨsiɛrɩ wʊ tuusa. Wɨ lóo toolu enimii enimii ya yóo ru lǝ̈ mɨŋkɨsa turu, <hesitation> ya yáa wɛɛ ariɛɛye. Turu lë nimiye ya yáa kɔ. Kɨto bʊlaarǝ ɖii rɨ tuu wu ponu láa wɛɛ braŋaŋ láa wɛɛ lě nimiisa. Kɨto vǝ́nɨŋ mɨŋ ǝ lǝ fɨ e le yee yupǝ wɔɔ, wǝ́ le kpii rɨ baŋba rɨ oyupɨwe, e le kpii wɔɔ, oturu le la láa wʊ láa wʊ kǝ́ lah nya wɛɛ lǝ̈ bɨraa sɨsiɛrɩ wɔɔ, kaa lah wɛɛ lë enimiyǝǝǝ. Kaa lah wɛɛ lë enimiyǝ eweyɨsa yée ri wɔɔ, ewee, ewee mɨŋ gbomarǝ, mɨ ademɛtuisa koŋtoŋpɨreyǝ, kpɔwǝ mɨ otuisa ewekeeriyɨsa rɨ, yóo toolu enimii, yáa wɛɛ lě enimii yóo ku oturu lë enimiyǝ wɔɔ, ya kɔ. Ya kɔ, mɨ ayoyɨsa. mɨ ayotuisa yáa wɛɛ nimii, yáa wɛɛ nimiyǝ. Mɨŋ karɔtɨyǝ, lóo ku oturu enimii ya wɛɛ sɨsiɛrɩ Kɨto mɨŋ vǝ́nɨŋ ye yée rii ya yáa caa lě ekeeriisa wǝ́ ya yáa kʊlaa yɨ otuisa, yáa kʊla ayoe, yáa kʊla bʊlaarǝ, yáa kʊla karɔtɨtuisa mɨŋ suuyǝ wɔɔ, wɨ rii rɨ tɨrɛ wɨ láa wɛɛ nyɩmaasɩɩ lǝ. wɛlɛŋɖǝ lǝǝ tu ru ŋ tu wɨ láa wɛɛ nimiyǝ, láa wɛɛ nimiyǝ wɨ lóo ku oturu wɔɔ, alaanyɩŋkǝ lo otuisa wɔɔ, yɨŋ pǝ lǝ̈ vɔɖǝ, le a nɨŋ nyɩŋ a faŋ. Áa mɨ nyɩŋ sɨsiɛrɩ, áa mɨ nyɩŋ sɨsiɛrɩ, kɨto wɔɔ, wɨ kaamɨ kɨ lǝ mɨ fɨ yɨ la mɨ kʊla rɨ lǒ otui, lě ekeeriyoo.